Si se la democrazia al e cum a dëvrìa ese pensu propi d'si, ma për cume la vedu mi pensu che demucrasìa demucrasìa a i ën sia bin poca, a guardu tüti soi interesi, comuncue la demucrasìa s'al e s'al e faita cum ch'a s'deu al e 'na coza bellissima